مفضلش السفر لورا ميتين سنه ؛ لان الدنيا بتتقدم اكتر و <hesitation> وشايفه ان ممكن استفاد في الوقت دا من التكنولوجيا و الابتكارات اللي عماله تحصل.